Ja ngujña skine'a ndajña nddajña- xandachiayi ngu ndajña xananchi skinenguina na'na ku ja kitsindá ayi kitsichjanre xineya inchyare jña inchyare xuti inchyare naxa ja kjia inchyare ngu xtin ijin ndifa ja kitsinda ijin ó tibatkue o ijin jñachi kutjiminchyareku ja k'ia tji- ijin tjich'ut'ayajo k'ia kucha ijin chinejo nga niñu- niñu asuasuchi ayi nga mijñat'a yamexáa ndsañá tjini- tjininda ijin jñaya ngu tjiuñachi tse'e nga nikakinre nga chineju chineju niñuchi ayi ku ja- ja ndajña xandachi skine ngujña